الادب حاجة مهمة علخر علاخاطر الادب يوسعلك الثقافة متاعك تتعلم الثقافات الشعوب تتعلم تاريخ الشعوب و تفهم حتى شعبك انت ماخير و ثانيا المهارات اللغوية متاعك تولي تحكي خير تولي تعرف تصوغ الجملة ب طريقة باهية و زادا تفهم روحك و تفهم لخرين خاطر هكاك تفهم كيفاش يحكيو